﻿Ci gyishiya wa khiya uma ya mbani tuktukwi ghi samau <noise> yau zhahiyi ghi di we waku kiya uma yan mbanidi layuwi to pu babu wi bu ndaka ga uum gir khin woni waku uma ya mbani di layuwi ghinshin gwan ndaka kuza p’iyata waku uma ya mbani di layuwi wu ndaka p’a wi bu ndaka pa khin wandi layu bu wu ndaka tsiga ƙwanyu so ci gyishiyau wa tsigge ƙwauya wa uma ya mbanai ghinshinta kuza p’iyatuwi wangwan wa kuza piyati tsagyi dadi ithiusawun tana wa un yau mbanciwi daga kat kurak wi ndaka kudilla ta faka ta cu shamana ai injithi maghi khiya maghisinusi can ta uma tath ta ghikutkat kura ndaka buja mac'iwi hi ndaka khiya dava ai injikhi ta uma yan mbanai to wuna umakhi fan ko ya lubanai ai p’iyau ghinshin ta kuza p’iyatuwi wan gwan wakuza p’iyati tsagyi i ithin sawuna yayi